आपनी आपसीन महतुकांक्षा में सब्ती में भुमिकार होई कैसे की अपनु जो करनुज़ है। तीना काज़े फिक्स करन। तेर पछल अपनु काज़े अन्चन मेहनत करन। करन्याच करन। कर्याच करन। जब तक अपनु काज़े समन नी पड़े ताला करन। चीज आपनी आर्थिक महतुकांक्षा करवा है। तेर पछल अपनु काज़े समर्पन भी करन। तेर बदला अपनु काज़े दम भी धरन। तेर बदला अपनु काज़े साहस भी रहन। तेर ती सवकारात्मक नेतिक रूप ती सवहीं दिशां अपनी महतुकांक्षा एक सफल महतुपूर्ण करवा है।